لو عندي الاختيار كنت هفضل امتلاك طباخ شخصي ودا لأن مع امتلاك طباخ شخصي هقدر اضمن اني باكل وجبات صحيه ومتوازنه وده هيساعدني علي الحفاظ علي صحتي وكمان الطباخ هيوفرلي فرصة لتجربة اطباق جديده ومختلفه وده هيخليني أستمتع بتنوع الطعام